Ny tanjonan'ny zavakanto ndraika amin'ny fiarahamonina dia, ny fahalalako anahy manokagna, dia mampivoatra saigna alohany a voalohany indrindrandrindrany, dia ary koa mampivoatra amin'ny ara-batagna sy amin'ny fiaignana manokagna e.